Nigeriya o'zining etnik guruhlari bilan judayam mashhur. Yani bu yerda ikki yuz ellikdan ortiq etnik guruh bor. Ulardan uchtasi housav vlani, yoruba va ibbo. Har bir guruhning urf odatlari va ishtimoiy strukturalari mavjud. Va nigeriyada besh yuzdan ortiq tilda gaplashishadi.